L'Iran sai pa vaire, sai mach ch'ades a ie ün ch'a cumanda e li la religiun al e la coza pi ëmpurtanta